الشخص العادي في مدينتي يعني يصرف تقريبا حوالي عشرين دينار أسبوعيا حق الاكل شهريا يعني ما يتعدى ال مثلا الثمانين في هاي الحدود